Yona nreyu xa ihox kuexa, xakui xadakeno nanixhi sopa de verdura, un dakeno iin lí kuño tión, tedakena nida xakui, naya, tinana, <hesitation> ya'á kui, dakena ti ajo, tinankin nidaxá ko adii dakena cilandro, te adii ke nreyunu te xun kuxhixhona ada xaxana, dani tuku dakena tinana kue un dachona té, xhikona tinana kue xhin ti ajo ti ti nankin té dachona xhin aciti dadakena nreyuna, adii ke xunkuchixhona kexana xhin nida familiana.